Xí mbáa xa̱bo̱ tsí najáñuu, ni̱mba̱tíya̱a̱ꞌ ndata̱ꞌa̱, naꞌkho̱ idxu̱u̱, na̱ꞌkha̱ weꞌxa rakhóo̱, najrámu̱u̱ꞌ. Xa̱bo̱ tsúꞌkho̱, nda̱a̱ rí thana rí ma̱gu̱maa̱, mi̱ga̱ khaa canela ika̱-mi̱ga̱ ga̱jma̱á manzanilla, rúꞌkho̱ ma̱rigu mi̱ga̱, mí ma̱jno̱ꞌ tháan yáá awúun ne̱, <noise> mí ma̱ti a̱jma̱ clavo awúun ne̱, clavo dí na̱gu̱ma gu̱nitsu, clavo rúꞌkho̱ ma̱te̱ awúun ne̱, ma̱ga̱jnáa rúꞌkho̱ ma̱xa̱a rúꞌkho̱ ma̱janáá xa̱bo̱ ma̱ga̱a̱n tsí najáñuu, na- naꞌne nda̱ta̱ꞌa̱. Ndo̱ó xí tsímbáyúu thana rúꞌkho̱ rá, ma̱go̱o̱, ste̱e̱, ma̱ga̱a̱n lájwíin iya mika, mika iya mika. Xí nixa̱a ne̱ rá ma̱jno̱ꞌ tháan lájwíin yáá, ñúú a̱ꞌma, rúꞌkho̱ ma̱jno̱ꞌ lájwíin awúun ne̱. Ma̱janáá xa̱bo̱ tsí najáñuu tsí naꞌne nda̱ta̱ꞌa̱. Rúꞌkho̱ ma̱janáa̱ ma̱ga̱a̱n mambáyúu. E̱ndo̱ó xí tsímbáyúu rúꞌkho̱ rá, entonce dí ma̱wa̱ꞌan khaa, ste̱e̱, limón, limóo ga̱nꞌ, rúꞌkho̱ ñajuun, ma̱gigoo rúꞌkho̱ ga̱jma̱á inúu, limóo ga̱nꞌ dí mbáa xó guáxe̱, maxa xóó pero yáá nikhi̱i̱, rúꞌkho̱ ma̱gigoo rúꞌkho̱ ma̱te̱ awúun iya ma̱wa̱ꞌan mi̱ga. Ga̱jma̱á inúu̱ ne̱ mangaa, a̱jma̱ atsú inúu̱ ne̱ ma̱ti awúun daan kho̱ mi̱ga̱ ga̱jma̱á limóo, ma̱ga̱jnáa̱ ne̱ rá, ma̱jno̱ꞌ tháan yáá awúun rúꞌkho̱. Rúꞌkho̱ majanáá xa̱bo̱ tsí naꞌne nda̱ta̱ꞌa̱. Xí na̱ꞌkha̱ iya rakhóo̱, ma̱xámbáyúu̱ limóo, pero xí tsíꞌkha̱ iya rakhóo̱, mambáyúu̱ limóo, porque xa̱bo̱ tsí na̱ꞌkha̱ iya li <hesitation> raꞌkhóo, weꞌxa dí ñajuun rí na̱ꞌkha rakhóo̱ rá, ngúwán gíꞌdoo xa̱bo̱ tsúꞌkho̱, ma̱xámbáyúu̱ limóo, mambáyúu̱ khaa dí manzanilla ga̱jma̱á canela, ga̱jma̱á clavo, rúꞌkho̱ mambáyúu̱. E̱ndo̱ó xí tsímbáyúu̱ rúꞌkho̱ rá, a̱ꞌkho̱ dí ma̱ꞌgee̱, ste̱e̱, inuu xa̱bo̱ tsí naꞌne thana, a̱ꞌkho̱ ma̱ꞌgee̱ ma̱janáa̱ thana dí ma̱ꞌnethanamine̱e̱ꞌ, <noise> ma̱xáxóo má ma̱ga̱a̱n e̱mba ja thana dí, e̱ste̱e̱, <noise> naꞌthán mbáa xa̱bo̱ tsí xtáa mijngi, mbáa vecino, mbáa tsí naꞌthán ríge̱ꞌ mi̱gi̱i̱n ríge̱ꞌ, ra̱máján, porque ra̱ꞌkhá ma̱ꞌñuu̱ mbá-i̱wa̱á gakhe̱ nandii. Ra̱ꞌkhá xúꞌkho̱ rí ma̱ꞌgee̱ inuu xa̱bo̱ tsí naꞌnethana, a̱ꞌkho̱ ñajuun dí ma̱janáa̱, náá rí thana dí máján, xí támbáyúu̱ thana dí na̱ga̱m <hesitation> újúun guꞌwáá ge̱jyoꞌ. Mbá xkuaꞌnii má rí na̱tha̱nlo̱ꞌ.